ذات مرة في أثناء أحد العواصف جرفت سفينة غامظة إلى الشاطئ، كانت السفينة قديمة وتبدو كأنها تحمل أسرارًا من عصور مظت، تجمع -بع- بعض الناس المحليين حولها وبدأوا -يطفصون- كل زاوية فيها، بينما كانوا يستكشفون وجدوا بابًا صغيرًا مؤديًا إلى داخل السفينة، كان هناك ظوء خافت يخرج منه مما زاد من فظولهم ،دخلوا ببطء.